जापानु खावु बण्यमो शेळी आनु परम्परिक, सन्तुलित आई ताज़गी ब्रा स्वादु नुस्क शेषमो ब्च्य। जापानी कॉकिंगो मुख्यथ राल, सोया बीन, मीसू आाई समुद्रू अस पास समुद्रू चिजे निज़्यस, मचाली डेस्के चिजे बोडी निज्या। होजो किशांग खिमा ता सुशी बोडी तू, रामेन तू, उडोन तू, तक्यो यति तू, तेम पुरा तू, मीसू तू। आई जापानी मी ल्य्य चा मुळक तुंग्ज्या, हुझुगो तांग्चा तांग विशेष बातंग हुझू निज़्य की हुझू हरि चा नीज्य। आई हुझू सेवा नृवृत्त स्म्मरोहु पू शंग निज्या मह। रेटाइर्मेंटोन शोङ, ह्नेस्के पू शोंग हुझू पीलाया जा।